احب العمل لمدة خمس ايام لمدة ثلاث ساعات لأن اني احس انو اي- اي - العمل المستمر حيخليني انو اني امر اتمرن مخي و يستوعب فكرة الشغل و ايضا حتى حتى ميصير عندي ضغط بيوم واحد و يكون عندي وقت للأسترخاق-للأسترخاء و ايضا لأي اتجول داخل المدينة.